May yë ja xi'i yë a'ax dun nyënëmbyë om ëyëp'pë jue dun i'ixë ëch yë a'ax dun nyënëmbyë omyë a'ax dun nyëpyo'oy a'ax yaj nënepëyë o pë kaj më o'omy kukasëyë, jim bi'i a'ax dun nyë adyunëy ji'im je o'omy dun kukasëp, axi'i je'e tu'ukpë je dun a'ax o'omy kë am kyox wi'inbijpyë madyu yë yaj xa'atyë ayu'uk pero kap dun këxë dun nëwëy nebyat a'ax dun nyënëm.